मिर देशमे तमान जात जातीके आदमी रहत हयं । बे तमान जातके समुदायके आदमि अपन अपन अलग्गए रहन सहन खानपिन होतहय । अगर हियाँ मिति अपनो रेष्टुरेन्ट हुईतो कहेसे मय दारभात, चटनी, भक्के रोटी, चिला रोट, माणा रोटी, <hesitation> गाउघरघेन पानिया मछरी, बुट्टि, पतौता, सिमहि, सिनकी, निसाउसे ऐसि और गाउँघरमे मिलन बारी <hesitation> चिझ काहेकी जे सव हमर संस्कार हयं और शुद्ध फिर होत हयं <hesitation> तहिक मारे ।